Одамон аз қадимулайём бовар доштанд, ки баъзе хӯрокҳо метавонанд шахсро нерӯманд кунанд. Ва ҳақиқат он аст, ки ҳастанд маҳсулоте, ки метавонанд ба зиёд шудани қувва ва устувории ҷисмонӣ мусоидат кунанд. Яке аз онҳо — гӯшт, махсусан гӯшти гов ва мурғ аст. Он бо протеин бой аст, ки барои сохтани мушакҳо ва барқароршавии бадан муҳим аст.